<noise> Adzay tè hud gid ga a balthayè mamma, gid ga adzai nte hud a babga, suka dzai nte hud, suka bathaye te gid, ma machèw nènga kagada arai ara man nga nzai kata vaga adzaiya baba, vaga adzaiya ah mama aka gata na babngaya ta slaha de ka an da fak nlepra ba afaka, te slaha de ka mama eh de ka kine slaha kine nzay kine ba kine nzaiy kine' man mutsi shke a zhigile n'takahan'kine ka slaha mana nka nzay ngaya akine nzay ngaya a babngaya a mamngaya akine li wali kine, a kine ntsaval kine, a kine gi ka ma machèw nènga man zhigile tsuko ndo a ged duniya, atsuka gidaidi, an tsuko warda atsuko vanagoltha, atsuko chamaya, atsuka kaldausa, a tsuko varvara, atsuka gidaidi gabakidaya an zhigile man atsukoda a ged duniya sa nka nwara a'nta ntsak ntsavala aka let wali kagad wudgi ngaya nte hada aka gada dalaigyi ngaya nte had ma aka gada asai sam nte gada angai kaba a zhigilè agada ba, an chemaka ba sai kafi nduv a ged nenga ka nzay ngay gine aka gi me gine ka ngosh ngosh ngya maba marmari ka ngosha aka tsi tsavul. ka li wali ka giu meme a bakingaya an de shka mwi ada ntsak ntsaval. Adala maka adagi mè ara man kinè gi tarihi kinè zhigilè takaha a kinè li wali kine a kine gi me zhigile avan skwi a baki ngaya zhigile avak skwiya aka kine mpez dau kine kina mpeza vanda kine, kina mpez ndiya kine, ara mana misali skwi man ngaya bi ba zhigile azuna nchko man kaga gi dariya babgiy ngaya ka ntsi tsaval ka li wali ka guime sa zhigilè n'taka te mpa amana man ka ka gi nduv ka gi meme ka da giya ntsaval bi ka nsti ntsaval baki ya bi ka ntsi tsaval kra bi ka ntsi ntsavala ndri ngaya bi sa ka ndangaya askwi ngide kye'kya am mbali zhigile n'takahaka bi zhigle ada vak albarka bi. kada nzay ngaya kata mbali kata skwi ampani mana ka giya ba aka ga nriya bi aka nzay ngaya agad duniy ngaya anta tawashngaya ka ngecha bi ka gui me bi ka nhash skwihi nte had, ndo vak skwiya nri ara kra, noa vak skwiya ma aran mana kda aka nzay ngay kata ai man ka giya amsa ara ndo sa zhigile n'takahaka nka ngech sungaya. ka ngech kobngaya, ka ngec dawngaya ka ngecha vanda ngaya, ka ngecha diya gabadaya a kine ndyi skwi kinne wudngaya, akinè ndzay kinè a baki ngaya, aka ndyi skwi kine babngaya, akinè ndi skwi kine krmamngaya man zhigilè n'taka haka'sa,